E mixeur appareil electronique koa izy io, elektrika zafady, elektrika izy io <hesitation> mana- mandrotiky! Misy magnapotiky e sagnany fa gne mixeur tegna mandrotiky mihinsy da miteraky rano, raha ohatra hoe: vafandra na pôma gnaisignao amignao da lasa rano mahatonga anregny jus regny.